Kôa hotely farany lafo mandry alin̈a araiky, mety eo amin'ny roan <hesitation> roanjato arivo ariary eo dônko e, azoko on̈ono. Avy eo amin'izay telopolo arivo ariary anao efa mandry amin'ny hotely farany môra ndraiky, alin̈y araiky.